karazagna raha magnitry atao ampiasagna amina ahandro, celerie, kôtômila,˂hesitation˃ persily, romarain, du thym, essece-na vanille, girofle, langilangy, essences essence-na hibiscusse, rozy